Aloa, un aspirapolvere, un aspirapua o fonçioña coscì: gh'é un motore drento ch'o fa, ch'o crea un flusso d'äia, quest'äia a l'é molto fòrte a passa da l'esterno à l'interno dell'aspirapolvere con un con un tubbo, a pua dove ti fæ passâ o tubbo a vëgne aspirâ, catturâ e portâ con questo flusso d'äia inte un sacchetto che però o l'é un sacchetto filtro ch'o lascia passâ l'äia ma o no lascia passâ a pua e d'ògni tanto beseugna che ti cangi o sacchetto quande o l'é pin.